أكثر أيامى مثالية ، هذا اليوم ال أصحى فيه لحالى من صباح بكير بدون المنبه ، بصلى فرض ربى ، ب- بنبه أولادى علشان الدوام تبعهم بصحى زوجى بنفطر سوى ، بيروح دوامه ، بتأكد أن البيت نظيف تماماً ما بيكون عندى أى إستريس بتكون الحياة هادئة ولطيفة ويوم شتوى جميل.